Koa fa maresaka zen̈y rô jirany àby io, <hesitation> karà ty raha volan̈iko amindrô: anarô bakà fa karàha mantsintsin̈y eky azafady! Fôtony antsika io efa alin̈y andra, antsika io samby ji- jirany eo fo alô fo ifan̈aja atsika. Alina zen̈y atao a- a- angin̈ana fa tsy tsy itabitaban̈a maresaka be karàn'io ai.